Teta guasu irlanda pe kuaepe oyapo reta mopeti arete jerakua yaeba jaeko dia de san patricio kuape oyeapo pañandepo siu yawiyepe jokuae naye jaereta onbuete jokuae itumpa san patricio jebae kuae oi irlanda pe jaema eh oyapo retako mopeti eh ñanaro irundi ba jaema oyenmonde reta pipe jarebiko jokpe tata jou reta wiyape sooda dive jare jaeramiño bi ipuereta bi amogue omoniwe horno pe kuae oipota jei que jae reta baetima opia oi jokuae jeko wi bae, jaema kuae jou reta jaeko jaereta yepe omopiesa que jaema oyenbojiri oi ikabivaebawi jaema jetapegua reta omoprotege oi reta deibove yabe jae reta jou salchicha, tosino, ururupia, morsilla jare tomate jaema jou, jokowi jaema jae reta jeta yaebi winoi mopeti arete o jokpe opirae reta oyapo desfile reta jaeramiño bi iyubanga reta jaerko ,sapateo jaeramiño bi oñomi reta oyeta oro, jokua jokua jae reta uesauka.